Fomba fiasan'ny violon io ndreka, izy io an zava-maneno fa aminà tanana agnanaovana ananjy, de izy io an misy vatany an de misy karaha kakazony iny, kakazony iny am'zeny atao alodiloditra amle vy amle tady amin'ny vatany iny an de iny mamoaka feo, de misy reglaziny koa fagnanaovana ananjy fa sy hoe: juste hoe zegny tian-tegna agnanaovany fogna.